Copat principali të një biçiklete përfshijnë shasinë, rrotat, katinin, timonin dhe pedalet. Shasia mbështet të gjitha copat dhe siguron stabilitet, ndërsa pedalet, të lidhura me katinin, lejojnë transferimin e energjisë së këmbëve te rrotat, duke e bërë biçikletën të tundet. Timoni përdoret për të drejtuar biçikletën.